Jadi yetu <hesitation> ca- akkegunanna kulkas e lalengnge seddi bola yenaritu semisal engka anre-anre taq engka minumang-minumattaq <hesitation> ipattama i rilalenna kulkas e na jadi yetu kulkas e enaro rekeng patahangngi <hesitation> semisal itaro tassiminggu itaroi taddua minggu anre-anre taq rilaleng deq magaga apaq engka rekeng engka masinana oddingnge napakecceki engka rekeng mu- matoroq i yasengnge suhunna ilalenna <hesitation> yasengnge kulkas jadi beda tu ku narekko itaro ku lemari biasa de sibawa ri kulkas e apaq ri kulkas e engka metto masinana untuq <hesitation> matoroq i suhunna <hesitation> anre-anre de bareq deq namawari atau minumangnge jadi yenarodo onnaq carana yakkegunang yasengnge kulkas